Vistu lu me carattiri nun è facili ca ju mi trovu tri uri libiri. Li me’ travagghi mi pigghianu tutta la jurnata. Ogni vota ca aju tempu scrivu n’articulu pi lu me giurnali. Vulissi aviri chiù tempu libiru pi studiari e scriviri in lingua siciliana. Quannu daveru nun sacciu chi fari ci sunnu tri cosi ca mi rassirinanu: cucinari, vardari na bedda pillicula o dormiri.